توقف في مكان امن مستوي استخدم الجاك عشان ترفعي السيارة استخدم مفتاح البراغي لفك البراغي من العجلة اللي فيها المشكلة طلع الاطار المتظرر وحط الاطار الاحتياطي مكانه ركب البراغي وثبتهم لي انزل السيارة بحذر تأكد من كل شيء شوف كل شيء مثبت زين.